بالنسبة لي، أفضل طريجة لبدء يومي هي بجراءتي كتاب أو الاستماع لبودكاست مهم وملهم، أحب أن أخصص وجت في الصباح لتعلم شيء جديد أو أستمتع بجصة جيدة، هذا يساعدني إني أبدأ يومي بحماس و بإلهام، بعد كذا أعمل فطور صحي وأستعد للانطلاج في يومي مع طاجة إيجابية وملهمة.